عشان أعتذر لشحص لازم إنى أكون صادجة معاه وأتفهمه، أول شئ ببدأ بخطوات عشان أعتذر منه، بختار أول شيء الوجت المناسب وكمان إنى أكون صادجة معاه وكمان إنى أعبر عن مشاعرى وأتحمل المسؤولية، وكمان أقوم بتقديم تعويظ إن كان ممكن، وكمان أسمع-أستمع لردود الفعل.